Mɛpɛ dɛ menya tum ewɔ mfir ahorow do. Mfir ahorow pii na ndɛ ɔdze nyimpa kɔ ɔsɛe mu. Ntsi mowɔ tum wɔ mfir do a, efir bi a ɔyɛ biibi ma nyimpa bi wɔ aber bi no, dɛm efir no ho tɔ kyema na mowɔ do tum a nkyɛ ɔbɔboa. Ndɛ ahɛn ahorow nna hm! Mfir ahorow ne nyinaa no bo ayɛ dzen. Ba- ɔnkyɛr so na asɛe, ewɔ tum wɔ do a ibotum akyerɛ efir no adze a ɔnyɛ mma wo bia ma oetum ɔayɛ. Ɔsɛe so a etum esiesie w'adze amma ammbɔ ka.